<hesitation> Machine à laver ndreka izy a misy varagarana izy a de vitre varagarana ananjy vitre boribory de ana- anatiny boribory a de misy raha karaha kara aluminium ao misy tombatombaka de izy a misy bouton-gna amy vatany ambony ery de izy a mandeha a courant de raha vao ansofikanao ko lamba de miodikodina io raha anatiny karaha aluminuim io a de iny manasa i lambanao.